Maro ireo biby matsilo saina, anisan'izany ohatra ny alika. Ny alika rehefa ampenarinao zavatra anak'iray de tadidiny foana iny, eo ihany koa ohatra ny fosa izay malaza amin'ny fangalarana ireo <hesitation> biby fihompy any antsaha de misy ihany koa ohatra ny elefanta izay biby lehibe tokoa.